Mbola tsy nitsidika firenena hafa mihitsy aho aloha satria noho ny amin'ny fahefa-mividy voafetra dia mbola tsy nitsidika firenena hafa aho fa teto Madagasikara foana